Nti prayɛ yɛ adeɛ bia ɔhia wɔ nnipa abrabɔm paa. Firi sɛ, ɔyɛ adea wode pia fi. Anaa nnɛteɛ firi baabia wowɔ. Nti prayɛ no yɛ ha no, yɛkɔbu popa na afei yaɛsensene ayi ne dua teaa no hyɛm no ne yɛɛkeka abom bebree. Nti sɛ wosɔm a ne wode ano no ato fam. Woma no ka fam paa ne wode wo nsa apia. Nti berɛ a ɛɛɛ <hesitation> prayɛ no wɔɔpia kɔ n'anim no fi biaa wɔ fam hɔ biaa prayɛdua no ne apia ama no de kɔ n'anim. Nti berɛ a wɔɔyɛ saa no wɔɔyɛ saa no wobɛhu sɛ fii biaa da fam hɔ no prayɛ no bɛpia ama naa kɔ n'anim. Nti wopiapia ne nyinaaa ne woboa ano a na afei wode adeɛ asa fi ne nyinaa afiri hɔ. Nti sei ne kwane a prayɛ faso yɛ adwuma. Anaasɛ yɛde prayɛ pra fi firi baabi a yɛwɔ.